Ala tirniena toka mieti na loi ne ka kanumani bimane gakulei a ti guxo nati lo runkan basquet lo xita lo municipio lo basquet no no tokai no no mabi ma no toka ronkan maite <noise> anticipar loi ni nax dika tarnien mallor de deporte run practicar lo llichina ni nax no nor llula kaz mieti biarkan to tunkan ka torneo runkan loi lo llichi mieti ti bllichi loi chitan chi biakan lo maka bi ma neka kul naxi xullo ka kul kulai per laskan gukan tatitan ne neka neka jovin nekane neka este neka kulai